Samang nakke ni suro mile motoro atau oto' samang motoro hekbere ki lante ka anre ja na nganu iya rua ji bang na iya <laughs> hekbereki kulle ki <hesitation> menculi-culik annoranga injo do kulle ki situmbu-tumbusu samang oto iyami injia ka samang takbala mi tala kulle mi geok otoa tapi riek oto iya kulle ki nganu <hesitation> apasse arenna tala na tora' ki bosi tala na torakki hambang iya tosse njo kodina samang motoro iya ka na torakki bosi na hambangi ki allo <hesitation> kemudiang injo <hesitation> motoro kulle ki hekbere lante ri kallanteanga con-contoh injo sampang lampa ki pasara sampang lampaki pasara pasti lohe tau jadi samang a' parkir maki motoro, na akrakki nsulu hekberei hekbereki pole ansulu di anua sampang riek macet-macet injo ri annorang a do hekbereki ka kulle ki sitambu-tambusu samang oto anre na kulle <hesitation> apasse arenna <hesitation> jadi nakke appada-pada ji sebenarna pentingna anua <hesitation> motoro a na <hesitation> otoa saling-saling anu ji do menutupi ji juga kekurangang jadi samang bosi i akdongko oto ki sama tala bosi i akmotoro ki